<noise> nama keho yaso, yasoke pai atai due ite itaheu ni due ite matai wiseka etai due ite namaile madahele esakama namsai ilue eko tuka ama weseka ani me etai duweka, omawai luma mo, mawi wane mo esaka mawane namama tai ma kasue ma apelua adawai lumade mawane esakasi makai tiasi taisituide seheudi etai duwesi, na yasuke iele <hesitation> ehono hoe uwei tamata.